leddi Singapore ni handi ma di ɗo mari al'ada sosai amma ni ɓe ɓuri andrigo be tarihi, leddi tarihi un sosai ɓe ɗo mari ɓa'le juɗɗe juɗɗe ha dow irin ɓa'le gidan samaji sosai bo ɓe ɗo viya ɗum city of the future be turanci kenan jotta. Wala ko ɓe mara ha Singapore am kala mo yiɗi wanca ha duniyaru pat yiɗan yaha leddi Singapore.